ætlum að fjalla um stóra og mikla nýútkomna bók hér á eftir leitin að klaustrunum heitir hún eftir Steinunni Kristjánsdóttur og fjallar um íslensku klaustrin sem voru mörg og

sterk en hurfu af yfirborði jarðar við siðaskiptin við ætlum að fjalla um aðra bók sem er líka af sagnfræðilegum toga þetta er nú reyndar skáldskapur Örninn og fálkinn eftir Val Gunnarsson hún segir frá því hvað hefði gerst ef Þjóðverjar hefðu hertekið Ísland í stríðinu en ekki Bretar og hvernig við hefðum brugðist við því við heyrum í þýðir íslenskar bækur á ensku en hann er líka rithöfundur sjálfur og er að skrifa sem að fjallar um íslenskan lögreglumann sem heitir Gunnhildur erfitt að bera fram nafnið Gunnhildur á ensku segir hann og svo förum við vestur á Snæfellsnes axlar Bjarnar hann var hengdur og sonarson sem var líka hengdur þetta var ægilegt pakk við erum hér með Kolbrúnu og Sigurð Valgeirsson verið þið velkomin við ætlum að tala fyrst um millilendingu eftir Jónas Reyni Gunnarsson hann kom nú reyndar hérna í þáttinn um daginn og hafði þá fengið

fyrir ljóðabókina Stór olíuskip en þetta er skáldsaga eftir hann millilending gefin út af nýju forlagi eða ungu forlagi sem heitir

eins og er að þetta er þetta er góð byrjun hjá hjá Jónasi já þetta er bara aðalpersónan er stúlka tuttugu og tveggja ára sem heitir María nýkomin frá

leiðinni til Danmerkur þannig að þetta á að vera millilending en við látum liggja á milli hluta hvernig það maður verður bara að lesa til að komast að hvað gerist en hún er nýbúin í sambandi hún er dálítið svona á milli vita veit ekki alveg hvað hún á að gera og og við fylgjumst með henni tæpan sólarhring og athugunum hennar um næturlífið sjálfa sig sem eru sem sagt bæði naprar og oft mjög skemmtilegar já það er margt einmitt

athuganir hennar kannski ekki beint skemmtanalífið sem höfðaði til mín heldur athuganir eins og þessi athugasemd hennar að ekkert hefði drepið fleiri Íslendinga en sko vegalengdir sem mér fannst dálítið snjallt hún er mjög týnd það eru þarna hlutir sem minntu mig dálítið á bjargvættinn í grasinu

standa fyrir utan þrá að tilheyra eiga í samskiptum við fólk og og þú finnur aldrei neinn þú vilt tilheyra og þér finnst þú standa algjörlega

sem getur stundum verið svolítið erfitt að burðast með já og sko ekkert er jafn ömurlegt og pabbi hennar þegar hún fer til ömmu sinnar þá segir amman talaði bara niður til mín en samt er það þannig þegar maður les þetta orðinn þetta gamall eins og maður er hugsar maður pínulítið já en þú munt

jafna þig

það er skemmtilegt líka við þetta að aðalpersónan er stelpa en hún er engin skvísa eða svoleiðis en það er ekki málið hún bara á erfitt með að átta sig svo að vísu komst ég að ýmsu eða að væri alls konar nöfn á efnum sem maður til en hann er mjög flinkur mér finnst svo flott hvernig hann af því hún nær eiginlega ekki tengingu við neinn nema ófullgert málverk af Friðriki mikla og sjálf er hún dálítið ófullgerð persóna

svo flott hvernig hann gerir þetta í lokin hann nær nefnilega að loka henni málverki hún er reyndar að koma til Íslands að ná í liti Karls Kvaran hún er alltaf talandi sig niður þannig að

þetta er fyrsta skáldsaga höfundar munduð þið segja að hann sé mjög efnilegur við verðum að splæsa því á

og stíllinn er líka einhvern veginn og kann að ljúka bókinni það gerir hann svo vel það

ekki á færi allra byrjenda að klára klára millilending eftir Jónas Reyni Gunnarsson þetta er verðlaunabók hérna barnagæla í þýðingu Friðriks Rafnssonar leila Slimani þetta er frönsk

heitir hún á frönsku og og kom út í fyrra og fékk sem sagt þessi stóru verðlaun frönsku verðlaun verðlaunin þetta er svona sálfræðilegur óhugnaður hún er mjög huguð vegna þess að hún byrjar bókina á því að segja okkur það bara á fyrstu blaðsíðu tvö lítil börn drengurinn er dáinn og stúlkan hún mun ekki lifa af og það er barnfóstran sem er sú seka ógeðfelldasta sem maður getur hugsað sér en henni tekst að fá mann til að lesa áfram hvað var það sem gerðist og það sem gerist þarna hjón sem eru þau eru nú pínulítið sko þreytt það er erfitt að vera með tvö lítil börn þau ákveða að ráða sér barnfóstru svo konan geti farið aftur út á vinnumarkaðinn og þau fá að því er virðist og hún gerir allt fullkomlega ekki bara hefur hún lag á börnunum hún breytir heimilinu hjónin bara einbeita sér að vinnunni en sko það sem gerist er líka að barnfóstran fyrir þessum hjónum hún er pínulítið eigi sér ekkert líf í huga þeirra hún er bara manneskjan sem á að sjá um hlutina svo kynnumst við sko spennan er mjög vaxandi hvað gerist það er ekki laust við og maður fær næstum af því við kynnumst hennar kjörum þetta er mjög vel gerð bók spennandi og svona sláandi þetta er alveg hörku höfundur sko einmitt hún er að fást við hvers vegna

það en ekki hver gerði það vegna þess að við vitum það ég dró fram eitthvert viðtal við hana og sagðist vera þarna með mjög hættuleg efni sem eru

og móðurhlutverkið sem er svona eldfimt hvernig maður fjallar um svo líka

var nú víst eitthvert svipað mál í New York tvö þúsund og fimmtán en hún segist aðallega sækja í sína bernsku hún var með barnfóstru sem ól hana upp en hún átti enga hlutdeild í lífi hennar svo segir hún líka sem höfðar dálítið til mín þetta er hin ósýnilega stéttaskipting við gerum dálítið mikið úr því að það sé engin stéttaskipting í dag en auðvitað er alveg hyldýpi á milli

sem á sér eiginlega ekkert líf annars staðar heldur á meðan hún er hjá þeim að passa en þetta er óhugnaður mynduð þið ráðleggja fólki að að lesa þetta þó það hafi viðkvæmar taugar og allt það já

þetta er bara svo óskaplega vel gert sko sálfræðiþátturinn er svo sterkur ég tek undir það ég mundi alveg hiklaust mæla með henni en þetta er alveg bók sem að býr aðeins með manni það verður að segjast eins og

spennubókmenntum sem eru að koma út eru óttalegt kraðak og lélegt að gefast upp á hverri á fætur annarri það sem hefur verið að koma út er bara ekki nógu gott þarna er bók um glæp sem að virkilega slær mann þetta er talsvert betra mundi ég segja heldur en meðal við ætlum að tala um bók

að gerast á íslenskum bókamarkaði í haust að gagn og gaman fór í efsta sæti á metsölulista mér finnst það svo fallegt alveg eins og með skólaljóðin gömlu bláu skólaljóðin

sem er bók sem ég elska út af lífinu og er alltaf mjög reið þegar fólk er að gagnrýna hana

litla gula hænan og gagn og gaman hér erum við sem sagt með gagn og gaman þetta er endurútgáfa frá Sæmundi snillingunum á Selfossi á þessari kennslubók eftir Helga Elíasson og Ísak Jónsson sem íslensk börn í hálfa öld lærði að lesa af þessari bók

ég get alveg hiklaust sagt að þessi bók hefur haft alveg

var búinn að læra að lesa þegar maður var búinn að lesa hana

var að fletta henni um daginn og kom að

og z eru hjón þá rak ég upp

hitta gamla vini en við erum gömul og nostalgísk og afinn sem reykir pípu

sjarmerandi við afa sem

hefðum eiginlega átt að vera með pípu og prjóna ég lærði að lesa af þessari bók

ég kom í skóla ég man kvöldið þegar ég gat lesið þessa bók í gegn þetta er þetta er manni kært

það er eitt í þessari bók sem mér hefur alltaf þótt stórkostlegt og það eru teikningar og myndir Tryggva Magnússonar Tryggvi Magnússon var náttúrulega gríðarlega maður og fékkst við ýmislegt og það er einhver tærleiki í þessum

en litirnir það er einhver tærleiki en mér skilst að litir hafi ekki verið í fyrstu útgáfunni kemur ekki fyrr en síðar en við vorum svo gæfusöm þó það hafi ekki verið neitt sjónvarp hvað þá litasjónvarp það voru þá litir í þessum þessum fallegu dásamlegt rifjar upp svona einmitt já maður verður nostalgískur og það eru afarnir og ömmurnar sem hafa komið henni held ég á

þökk sé þeim já sjórinn og ýmislegt leikið með gjarðir það er alveg tilvalið að útskýra kröpp kjör okkar gamla atvinnuhættir og hin kröppu kjör sem við ólumst upp með í gegnum þessa bók mamma mín má ég fá súpu já Auður mín ég er að ausa súpu

eitt sem náttúrulega hér er afi sem segir pu pu pu og og reykir ofan í mannskapinn það má náttúrulega líka velta fyrir sér sko kynjahlutverkum í þessu alveg

mér finnst miklu merkilegra

þetta er bara spurning um gildismat strákarnir eitthvað að

en stelpan fer inn til mömmu þetta er svona jæja takk fyrir að vera hérna með mér við ætlum að fjalla núna um bókina eftir Val Gunnarsson Örninn og fálkinn hvað ef Þjóðverjar hefðu orðið fyrri til að hernema Ísland vorið nítján hundruð og fjörutíu hefði alveg getað gerst Valur bókin Örninn og fálkinn þetta er söguleg skáldsaga en þó með þeim formerkjum að Þjóðverjar hernema Ísland í maí nítján hundruð

en ekki Bretar já þegar Íslendingar vöknuðu við

yfir borginni að morgni tíunda maí nítján hundruð fjörutíu þá var svona almennt viðkvæðið að menn voru fegnir að þetta voru þó Bretar sem voru að koma í land en ekki Þjóðverjar en hérna er spurt hvað

ef það hefðu nú verið Þjóðverjar var þetta alveg möguleiki að Þjóðverjar hefðu getað komið hérna fyrst já það var til áætlun sem Hitler lét teikna upp í júlí nítján hundruð og fjörutíu en þýski flotinn hafði ekki meiri trú á henni

sem sagt

að seilast of langt en ég gef mér að Norðmenn gefist upp strax eins og Danir gerðu og eins og þeir íhuguðu að gera og það hefði gert þýska flotanum kleift að halda áfram til Íslands við erum hérna á miðjum Austurvelli þetta er eitt helsta sögusvið bókarinnar og sérstaklega

Austurvöllur var hjarta Íslands á þessum tíma eins og núna og þarna var ekki aðeins Póstur og sími heldur það var líka Ríkisútvarpið og það var Veðurstofan

skiptu miklu máli á þessum tíma vegna þess að þá var hægt að sjá

hvort það viðraði vel til loftárása í Evrópu og það kemur aðeins við sögu þetta var líka eini staðurinn sem að Bretar beittu ofbeldi þegar þeir brutu niður hurðina en þarna koma sem sagt Þjóðverjar að svo veltirðu fyrir þér hver viðbrögð Íslendinga almennings og stjórnmálamanna hefðu getað verið svo ertu með raunverulegum stjórnmálamönnum sem þú notar allt í bókinni er sögulegt nema bara að þessum breyttu forsendum að Þjóðverjar koma fyrst allar aðrar persónur eru raunverulegar og síðan reyni

mér hvernig viðbrögð þeirra hefðu orðið en það er kannski svolítið djarft að setja þarna inn Hermann Jónasson Stefán Jóhann Ólaf Thors Agnar Hansen já ég held samt að skáldsagan leyfi það alveg ég held

vill en nasistar voru frekar veikir hérna og náðu í rauninni aldrei neinum ítökum já sem er svolítið merkilegt af því að þarna er stórþjóð sem að dáir Ísland og Íslendingasögurnar og Íslendingar hafna nasismanum fyrir stríð þeir bjóða fram í síðasta skipti þrjátíu og átta og fá lítið fylgi skrifaði ritgerð einu sinni sem hét einmitt Örninn og fálkinn þar

mér upprunalega kenningin mín var sú að það var einfaldlega vegna þess að það voru engir gyðingar hérna eða hópar sem hægt var að kenna um kreppuna þannig að það gekk ekki upp nú er ég meira að velta

hafi ekki verið vegna þess að það var það var ekki uppreisn í stjórnmálaástandinu hægri hliðin hérna var mjög sterk þannig að það var bara ekki pláss fyrir hægri

nú er kannski ástandið farið að verða svolítið öðruvísi þarna ertu með íslenska nasista sem vinna með Þjóðverjum og þú hefur látið gera mynd af því hvernig Alþingishúsið hefði getað litið út já það sem ég miða mikið við er annars vegar hernám Íslands hins vegar hernám nasista í Noregi og samanburðurinn á því hvernig þeir tóku við nasistum og í Danmörku

framan á norska þinghúsinu svo leikurðu þér nokkuð djarflega með persónu Gísla í Ási já hann var hérna

nasisti þannig að hann verður að fá þarna miklu stærri rullu heldur en hann gerði raunverulega í Íslandssögunni síðan aðrar persónur eins og Björn Sveinsson Björnsson sem að hérna hlýtur að koma heim og fá hlutverk hérna eins og hann gerði í Danmörku hvernig taka Íslendingar í því að reyna að græða og aðlagast aðstæðum eða er líklegt að einhverjir hefðu veitt mótspyrnu og ja líklega hefði talsvert af báðu gerst en svo er þarna komin fram íslensk

já spurningin er hverjir hefðu veitt mest viðnám þá með hliðsjón líka af Norðurlöndunum og það

kommúnistar sem voru reiðubúnir

að veita yfirvöldum einhvers konar andspyrnu eins og þeir gerðu í

og hefðu getað tekið upp keflið þarna en þó ekki fyrr en

fara línur að skýrast og hálendið á Íslandi er nú kannski ágætis athafnasvæði fyrir

lengi vel svo er eitt og annað sem þú leikur þér með

það eru bókabrennur og það

búið að banna Þórberg og og Laxness líklegt er að þeir hefðu allir farið frekar illa út úr

Gunnar Gunnarsson sem nasistar hófu á stall hann hann fær að sleppa þarna í gegn þannig að hann verður

nú til Bandaríkjanna sko það er ekkert of slæmt sem hendir Laxness og fer að skrifa mikla epík um hvernig Þjóðverjar reyndu að sölsa undir sig Ísland fyrr á tímum hvað það hafi verið allt verra sem verður þá Íslandsklukkan með öfugum formerkjum í framhaldi af því býrðu svo um hnútana að mein Kampf er jólabókin árið nítján hundruð og fjörutíu í íslenskri þýðingu barátta mín já ég gef mér það að jólin

fjörutíu hefðu orðið hakakross jól þarna var veldi nasista sem mest en meira í þessari bók og fólk náttúrulega er hrifið af því sem gengur vel og það vill svo til að einn helsti íslenski nasistinn var

og flutti inn alls konar og þetta hefði örugglega rokið út þarna er búið að þýða sem sagt mein Kampf var aldrei gert í raunveruleikanum svo seturðu upp stórorrustu um Ísland já það var það sem Þjóðverjar sjálfir höfðu höfðu áhyggjur af og ástæðan fyrir að þeir vildu ekki leggja undir sig Ísland var að þeir töldu að þeir gætu jú tekið landið en að breski flotinn mundi mundi vera fljótur að taka það aftur en í þessari útgáfu þá verður þýski flotinn sterkari og breski flotinn veikari en síðan þegar Bandaríkjamenn koma til skjalanna er ansi líklegt að þeir hefðu látið vera eitt fyrsta verkefni sitt að leggja undir sig Ísland til þess að tryggja birgðalínur yfir Atlantshafið þeir náttúrulega eru þegar komnir til Grænlands á þessum tíma bæði í bókinni og í raunveruleikanum þannig að þá er farin að verða svona eldlína á milli Þjóðverja á Íslandi og Bandaríkjamanna í Grænlandi þannig að þú ert að leika þér með

sögulegur leikur um það hvernig hlutirnir hefðu getað orðið já hugmyndin

er að þú breytir bara einum hlut sem í þessu tilfelli er að Noregur gefst upp strax eins og hann hefði getað gert og síðan verður allt að vera afleiðingar af því þannig að allt annað er eins og ég segi sögulegt nema með öfugum formerkjum eða örlítið breytt en líka frá núlifandi fólki eins og Hrafni Jökulssyni Mikael Torfasyni Kamillu Einarsdóttur og Kolbeini Proppé Elísa Jóhannsdóttir hlaut í gær Íslensku fyrir sem nefnist er ekki allt í lagi með þig þetta er bók sem fjallar um vinahópa og tengsl í tíunda bekk og þykir minna aðeins á hina vinsælu norsku þætti Skam Færeyjar út úr þokunni er þriðja bók Þorgríms Gestssonar þar sem hann ferðast um norrænar söguslóðir

hér fer hann um Færeyjar með Færeyingasögu í farteskinu þarna greinir frá valdabaráttu og örlögum færeyskra höfðingja en lengi má segja að Færeyjar hafi verið huldar í þoku tímans eins og titillinn gefur til kynna leitin að er stór og mikil bók sem Sögufélagið gefur út eftir Steinunni Kristjánsdóttur fornleifafræðing Steinunn þetta er mikið verk og feikilega áhugavert það sem þú ert að gera er í rauninni að leita að þessari að sumu leyti týndu sögu klaustranna sem voru á Íslandi og og hurfu svo við þessa ja svokölluðu siðbót já þessi bók eða í þessari bók er ég að fjalla um rannsókn sem ég hóf tvö þúsund og þrettán og miðaði að því að leita að klaustrunum eins og

það var þannig að þegar ég var að grafa að Skriðuklaustri í Fljótsdal ég vann þar að fornleifarannsóknum í tíu ár að þá þá tók ég nú í fyrsta lagi eftir því að var allt annað heldur en við bjuggumst við þarna var mynd af klaustri sem ég bara þekkti ekki og var óþekkt hérna og ég fór líka að taka eftir því og eins líka misvísandi upplýsingar um þær það var annað hvort sagt að þau hefðu verið moldrík og hirt allt af fátæku fólki og þannig á Íslandi eða þá að þau hefðu ekki skipt neinu máli og verið mjög fámenn og mig langaði að skoða þessa mynd af

og hóf þessa leit og það var ekkert undanskilið við leituðum að rústum og við

gripum og

öllu sem hægt var að finna um klaustrin og niðurstaða mín er sú að þetta hafi verið gríðarlega mikilvægar stofnanir það voru fjórtán klaustur rekin hérna á Íslandi á kaþólskum tíma og níu þeirra voru starfandi við siðaskiptin sem ég vil segja þegar þeim er lokað þá að þá þurfu allir spítalar úr landinu og það er enginn spítali í landinu fyrr en hundrað árum síðar engir skólar fyrir almenning eins og var í klaustrunum og ekki fyrir konur heldur aðeins fyrir og það er ýmislegt annað í þessu

dauðarefsingar eru teknar upp og þær verða mjög algengar

er ég ósátt við að það sé verið að nota hugtakið eða orðið siðbót þú telur það ekki vera siðbót

er rutt burt og ja

bara öðru nær ég tel að hér hafi ríkt glundroði fyrst á eftir og lengi á eftir það er byrjað á

eyðileggja Viðeyjarklaustur það er beinlínis rifið og það er fimmtán hundruð þrjátíu og níu og fólk drepið og

eru eyðilagðir menningarverðmæti eru eyðilögð það eru og sérstaklega líkneski brotin og eyðilögð og annað

kannski sem þótti verðmætt það var flutt úr landi og það kom ekkert í staðinn

talað um að það er verið að stunda garðrækt elliheimili elliheimili en það hafi ekkert komið í staðinn nei það er mikið vísindastarf þarna

lækningar og eins og þú nefndir garðrækt og skólahald og iðnmenntun mjög mikil bókagerð og vefnaður

annað og það kemur ekkert í staðinn ég myndi telja til dæmis að staða kvenna hafi sérstaklega orðið slæm við þessi tímamót þar sem konur áttu tvær stórar stofnanir hérna á kaþólskum tíma það eru nunnuklaustrin tvö sem að þær stofnuðu sjálfar og ráku á vegum kirkjunnar þetta það hlýtur að hafa haft gríðarlegar afleiðingar og það liðu hundrað ár þangað til það er bara rétt hægt að ímynda sér ef öllum spítölum í landinu yrði allt í einu lokað hvað verður um þetta fólk það er þannig að það fer mikið af fólki á vergang þegar klaustrunum er lokað

þetta voru stórir vinnustaðir og það er talað um

og ástandið er mjög slæmt svo ekki síst þetta með líkamlegar refsingar að þær

tíðkuðust nánast ekki á kaþólskum tíma

kirkjan leyfir ekki líkamlegar refsingar heldur fólk á að bæta fyrir syndir sínar með greiðslum til til kirkjunnar

eða þá vinna fyrir fyrir klaustrin eða kirkjuna þú þú lýsir þessu eins og það sé ekkert sérstakt gæfuspor að klaustrin leggjast af og

þau þurrkist út af yfirborði jarðar en það eru náttúrulega líka þessar sagnir að klaustrin hafi verið rík og munkarnir og hafi verið spilltir já og það er sko með kaþólskri trú þá

innleitt og fjölkvæni bannað og

það

kom skýrt fram í leitinni að einmitt munkar eiga konur og

eiga frillur og allt þetta þannig að það var spilling

þau urðu mjög rík en aftur á móti þá ráku þau þessar

hverfa við siðaskiptin og af þessari ástæðu tel ég ekki rétt að tala um umbætur hvert fara eignirnar þegar

þær fara til Danakonungs hann tekur yfir allar eigur klaustranna og umboðsmenn hans setjast á

og nota þau og þjóðkirkjan í dag er náttúrulega rekin fyrir þessar jarðir sem voru teknar yfir við siðaskiptin þar með náttúrulega breytist eignarhald á þessum jörðum en sýslumennirnir

fá líka þetta vald til þess að ákvarða

líkamlegar refsingar í stað þess að það var áður þetta er stórkostlega mikil þjóðfélagsbreyting sem verður þarna en hvar voru helstu klaustrin þau dreifðust eiginlega hringinn í kringum landið

var ekkert klaustur á Vestfjörðum en nánast svona hringinn í kringum landið og þau voru fjórtán en ekki átta eða níu eins og

er fyrsta klaustrið sem sem að síðan fær brautargengi það er stofnað ellefu hundruð þrjátíu og þrjú og það síðasta á Skriðuklaustri fimmtán hundruð fjörutíu og níu þú ferð með fólk og ert að fannstu ekki já já ég fer á alla

minjum um þau og öllum vísbendingum sem hugsast geta og

það er svolítið merkilegt að sjá hversu saga hvers klausturs er ólík öll klaustrin eiga sína sögu

hefur verið dálítið viðtekin söguskoðun að klaustrin hafi verið áhrifalítil og og smá og veik hérna á Íslandi já meira að segja sumir fræðimenn telja að þau hafi bara hreinlega lognast út af

löngu fyrir siðaskiptin sem er ekki rétt leysast að þá byrja þau að safna að sér einmitt miklum auði og þau verða að gríðarlega öflugum stofnunum fjölmennum yfir hundrað manns á kannski hverju klaustri þau eru þarna níu undir lokin og mjög rík og öflug og fjölmenn þetta eru þá í raun þéttbýlustu staðir á Íslandi það er líka annað sem kemur í ljós að fólk sem sagt keypti sér leyfi til þess að byggja sér hús við klaustrin og það eru til mjög margir samningar sem voru gerðir

og þá naut það þjónustu úr

en átti sinn kofa og kofa og þeim er lýst þetta eru litlir kofar og það eru kannski kista og rúm og

til dæmis á Helgafelli það eru til samningar um tíu svona kofa og það er vísað í aðra samninga sem eru ekki til varðveittir þannig að þetta

þorp svona eins og þjónustuíbúðir já þetta er eins og þjónustuíbúðir af því að aldraðir náttúrulega nutu þjónustu í klaustrunum það eru líka þeir sem fara á vergang eða ég veit ekki hvert þegar klaustrunum er lokað en sum vitum við hvar voru en til dæmis

nei það er svolítið merkilegt að við leituðum mjög mikið þar en sennilega er það nú bara undir kirkjunni og það var nú svo erfitt hjá okkur að leita þar í miðjum

kirkjugarðinum þetta er stórspennandi saga og einhvern veginn ævintýralegur heimur heillandi heimur sem maður fer inn í þarna við lesturinn takk fyrir quentin bókin þín heitir bláköld lygi

þetta er glæpasaga sem gerist á Íslandi með íslenskum persónum í þessari bók er aðalpersónan lögreglukona af eldri stærri gerð svo er ráðuneytisnáungi embættismaður sem hefur nú gert eitthvað stórt af sér kemur í

ríka karla og svo er yndislegur glæpamaður hreinræktaður íslenskur

tengsl þín við Ísland ég átti heima hérna í í áratug rúmlega áratug ég er giftur íslenskri konu ég á tvö börn sem fædd eru hérna annað þeirra býr hérna ennþá ég kem hingað reglulega þannig að ræturnar eru mjög djúpar en þú varst á sjó þegar þú bjóst á Íslandi jú ég var það ég var á bátum og togurum svo réttindi já ég fór í stýrimannaskóla á Ísafirði til að byrja með það var haldið fyrsta stig þarna í fyrsta skipti í mörg ár segðu mér þú ert að skrifa um

sem heitir Gunnhildur hún heitir Gunnhildur já þetta gerist mest í kringum Reykjavík hún býr

nýjan stað fyrir hana en svo er glæpamaður sem heitir Hróbjartur já ég var búinn að fá eitthvað af kvörtunum frá lesendum sérstaklega frá Ameríkönum hvað íslensk nöfn eru erfið erfitt að bera þetta fram og þess háttar en það er ekkert við þessu að gera Íslendingar

það verður að gera eitthvað í þessu en einhvern tímann dettur inn svona kvörtun og það fauk í mig og ég hugsaði ókei nú skulum við hafa erfitt nafn ég var einmitt að skrifa þessa bók þegar þetta gerðist glæpamaðurinn heitir Hróbjartur Bjartarson

erfiðasta nafnið sem ég

sem var ekki með

það kom aftan á mig líka því þegar bókin var lesin upp sem hljóðbók á ensku ég þurfti að eyða talsverðum tíma að hjálpa leikkonunni sem las upp að bera fram Hróbjartur Bjartarson en mér þykir ósköp vænt um en þetta eru orðnar hvað margar bækur í þessum flokki þær eru sjö talsins og af þessu eru tvær styttri sögur sem voru gefnar út bara sem ekki gaman að fá þetta út á íslensku já þetta er alveg indælt ég átti alls ekki von á að þetta yrði gefið út á íslensku en þetta er mjög skemmtilegt að sjá mín orð á íslensku en þú hefur þýtt íslenska höfunda á ensku

byrjaði reyndar með Guðlaug Ara ég þýddi pelastikk fyrir all mörgum árum síðan svo kemur Ragnar Jónasson

það eru fimm skáldsögur eftir hann sem hafa verið þýddar á ensku fyrir forlag í Bretlandi og í framhaldi í framhaldi af því verða næstu tvær bækur hennar líka svo er Indriði

mistök hjá mér eða ekki ég bauð félaga mínum ef hann fengi rétt að sjötíu og níu af stöðinni þá myndi ég þýða það frítt svo fékk hann réttinn að því og ég varð að standa við loforð Gógó Ragnar sjáumst á mánudag allt í lagi sjáumst á mánudaginn

útgefandinn er ekki alveg sammála en við sjáum bara til en þetta er mjög mikil áskorun að þýða þetta þetta

ég ætla bara að vona að ég geti gert þessu skil við getum sagt að þú sért svona já þakka þér fyrir hérna í lok þáttar ætlum við að fara vestur á Snæfellsnes þar yst undir jökli er bærinn öxl þar bjó axlar Björn einhver versti hann bjó hér að bænum öxl en sumir hafa talið sig sjá móta fyrir bænum

Birni eru í þjóðsögum Jóns Árnasonar og þar er hann talinn hafa myrt átján manns björn hneigðist snemma til morða og er sagt að hann hafi dreymt að hann mundi finna öxi hér í fjallinu skömmu seinna hvarf fjósamaður sem er sagður vera fyrsta fórnarlamb Björns það þótti stórhættulegt að gista hjá Birni

snérist bæði um grimmd og um

er vísan gisti enginn hjá

sem góð hefur klæði og

svíkur hann sína gestina sem úlfurinn sauðina og

Halldór Laxness notar það í sjálfstæðu fólki björn var það sem kallast harðsvíraður glæpamaður þegar loks var bundinn endi á morðæði hans og hann handtekinn riðu menn fram á hann og hann sagði nú eru sólarlitlir dagar bræður úti var glaðasólskin björn er sagður hafa drekkt fórnarlömbum sínum í Ígultjörn hér skammt frá öxl björn var líflátinn á

fimmtán hundruð níutíu og sex frásögnin af aftöku hans í þjóðsögum Jóns

Árnasonar er býsna

ungur maður sem Ólafur hét og var náskyldur Birni var fenginn til að beinbrjóta hann og höggva voru leggirnir brotnir með og haft lint undir svo kvölin yrði því meiri björn varð karlmannlega við dauða sínum

né kveinkaði sér einu sinni meðan bein hans voru brotin sagði hann sjaldan brotnar vel bein á huldu Ólafur frændi þegar allir útlimir Bjarnar voru brotnir sagði kona hans við aðra þá sem við voru staddir

þá Björn til og sagði einn er þó enn eftir og væri hann betur af og var hann þá

höggvinn sagt er að Björn hafi verið í þrennu lagi á Laugarholti svo hann gengi ekki aftur Arnaldur Indriðason skrifaði samantekt um axlar Björn í lesbók Morgunblaðsins áður en hann varð frægur rithöfundur Arnaldur sagði að engu væri hægt að slá föstu um axlar Björn

hann hefði myrt níu manns og verið tekinn af lífi hér

á

axlar Björn hefur orðið mörgum að yrkisefni Úlfar Þormóðsson skrifaði skáldsögu um hann sem heitir þrjár sólir svartar Megas skrifaði bók sem heitir Björn og Sveinn þar eru þeir feðgar Björn og Sveinn skotti sonur hans færðir inn í nútíma íslenskan veruleika og Davíð Stefánsson orti um axlar Björn á limi mína saxast senn síst ég móti spyrni gleymið ekki góðir menn gamla axlar Birni Hannes Pétursson orti kvæði um

þar sem hann vakir um nótt og veltir fyrir sér hvort hann eigi að láta til skarar skríða þetta var eitt fyrsta

kvæðið sem birtist eftir Hannes og vakti athygli á hinu unga skáldi hann rís við

rekkju gestsins dimma

ekki nú skal þyrma loks og þó ég þungum huga vaki skal öx mín hvergi ötuð blóði í nótt hann leggst á ný til svefns

allt í kring býr nálægð gestsins rænir allri eirð öflug og sterk líkt og krumla fast um kverkar taki þá rís hann upp og gengur þvert um gólf og gest til bana heggur og mann og finnur vænan sjóð felur öxi á ný að hurðarbaki leggst í rekkju fellur fast í svefn við

gisnu þaki margt fólk er komið af axlar Birni son átti hann sem hét Sveinn og var kallaður skotti sveinn skotti fékkst við galdur hann var líka þjófur og jú hann var nauðgari á Alþingi var hann dæmdur til hýðingar og var líka skorið af honum eyrað síðar reyndi hann að nauðga konu á Barðaströnd og var hengdur fyrir vikið sveinn skotti átti son sem var kallaður Gísli hrókur hann var líka hengdur